Je... je crois que je commencerais par lui dire de rentrer chez lui. S'il a le mal du pays, c'est quand même le plus simple. Ensuite, heu, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que, heu, oui, beh regard... contacter ses... ses amis, sa famille, heu, faire des visio-conférences, les appeler au téléphone, enfin rien d'original. Je vois pas ce qu'on peut faire.

Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance ; euh... quand j'étais ado..., plutôt adolescente, je pense que je voulais <coughs> faire du théâtre. Oui, assez rapidement j'ai eu envie de faire du théâtre. Je crois que c'est, c'est ça qui me plaisait.

J'utilise mon téléphone portable tous les jours.

En France, pour prendre rendez-vous chez le médecin, on peut l'appeler, appeler directement son secrétariat médical ou passer par internet, certains sites proposent ce service si le médecin est adhérent, et, et voilà, on peut prendre rendez-vous par, par internet.

Ma grande préoccupation pour mon téléphone portable, c'est de ne pas le perdre et puis sinon, euh, les applications qu'on y installe et dont on ne sait pas jusqu'où la confidentialité est respectée.

Un parapluie, une casquette de pluie, un imperméable, oui, je pense que c'est tout.

Il paraît que non.

Mon hobby, c'est de faire des recherches historiques sur différents sujets, en particulier sur la ville où j'habite en ce moment

Les médecins, les gynécologues, les sages-femmes.

Pour faire des recherches sur internet, des recherches historiques.

Il paraît, oui, mais je ne me sens pas concernée.

Ma matière préférée, je crois que c'était l'anglais parce que je m'y sentais bien, parce que <hesitation> j'y étais à l'aise, et, et par la suite et puisque ça me permettait de d'écouter les chanteurs <hesitation> anglais et américains et par la suite <hesitation> ça m'a bien servi

Je n'ai pas de fête préférée, toutes les fêtes sont bien.

Le climat où j'habite est océanique et nous avons des saisons, nous avons les quatre saisons, comme beaucoup de gens.

Je n'ai pas de fête, de célébration idéale. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, elles sont toutes bien.

On tourne en boucle, j'ai déjà répondu à cette question, sauf que maintenant c'est au pluriel, je reste sur l'anglais, c'est ma matière préférée, c'était l'anglais et pourquoi, parce que j'aimais ça.

Je ne regarde plus de films, ni de télé, ni de théâtre.

Je ne sais pas, je ne suis pas compétente; je suppose qu'il y a des côtés positifs pour détecter des manques chez les enfants ; d'un autre côté, il ne faudrait pas que ce soit contraignant et que cela détermine l'avenir de certains enfants qui peuvent avoir un rythme différent et se révéler plus tard, même s'ils ne réussissent pas aux tests scolaires quand ils sont petits.

j'ai vu un oiseau dans un jardin, voila

Je n'ai pas besoin de super pouvoirs. Je ne vois pas à quoi ça servirait.